A carretta à man o l'é un grande aggiutto pe stramuâ cöse pesanti. No gh'é tanta fatiga se no de tiâ sciù e brasse da cariòlla e sponciâ in avanti. Quelle elettriche son ancon megio. Son moderne ma costan un pö de ciù. No ti devi tiâ, sponciâ ò fâ fatiga, fa tutto da sola e ti ti devi solo carregâ e fâ attençion che no ti â perdi in gio.